Atu zəba kaa zəba ama nən, aa ki ama waarra wənduwak shi nda bari di tu wənduwak shi kai ka naa be bəlan aa kunu wənduwau, <hesitation> miwaɗ gara naa afku aa dlama be bəlam, aa bari naa dəvu bəlam ii maamuk shi da dəgi dəvu bəlan. To sən can bəlar ka maaki jəba da wənduwa tən. Amma ri mi wənduwa kai ka asalin nda wənduwa po, of maarəm gangam ra muwa naa maarən nən, to niwu pa biyu bəlam bai, ka maakə zəva ya ii kəmo nda sa naa bona. Amma dək ri mi waarra maajim gangam aa bari naa maarəm ii maarəm gəri. Maaməu <hesitation> bari naa maarəm ii miwaɗ shi naa afak shi mi yawak shi. To sən dək ri ka ba zəba nən. Kaakasku yarrdatu ni ka ba naa mi bəlan ii ɗa maamu ci. Amma ka ba sən bi nən na to gas jirre nda bi be bəlam bai ii ri lən.